أسوان كبلد الحقيقة مكان أنا متوقعتش أن هو يبقا بالجمال ده خالص يعني على الرغم من درجة الحرارة العالية هناك لأنها تعتبر مشتى لكن استمتعت بالبساطة وجمال النيل ونقاء الميا بتاعته وكمان المزارات السياحية هناك كلها أحلا من بعض حتى الناس هناك طيبين وأهل كرم وضيافة وجميلة من كله.